La tecnologia, oramai, addivintò un strumentu chi guverna l’omu. Qualunqui cosa unu fa, c’è sempri la tecnologia chi lu suverchia. E siddu pi certi versi renni la vita chiù semplici, pi autri versi renni l’omu schiavu, ca a mumentu nun sapi chiù mancu attaccarisi li lazza di li scarpi. Nun parramu poi di lu telefoninu, ca addivintò essenziali e taliàmu cchiòssai a iddu chi lu munnu c’avemu intornu.